leddi neither land ni leddi un di de mara tarihi sosai am, amma di ɗo mari al'ada fijirle, de ɗo fija sosai ha wuro mai, ɓe fija ball koɗɗe, ɓe fija ball juɗe, ɓe ɗo fija bo ɓe ɗo fija fijirde golf sosai ha leddi mai ɓe ɗo yiɗi yina'ko bo sosai.